Ngikundi ifundisha vandu veengi namna ya maisha duniya yi shandu iliinda dachika yi, ilikana kwamba mndu nam- namanye kwamba maisha ya tuliinda nayo ni moomu sana kunu mbele.